Kuzhina turke është e famshme për tajuret si kebab, baklava dhe çaji turk, i shërbyer në gota tulipani. Festat fetare si Ramazani dhe tregjet si Grand Bazaar janë pjesë integrale e jetës shoçërore dhe kulturore turke.